माझ्या खातिर दोन हजार सतरा सुध्दा बाकीच्यात वर्षा भाशिन। गेला मी तेव्हा नौ वर्षांच जलय तयारन असलय आणि मी। शाळें वाचय तय नेवी नेवी बाळगी ये आणि मी तेंच्य वांगडा। खेलय आमी सगळे जना मज्जा करीत असलो आणि ते डिस। मी कएवाच विसारचय ना ते सगळ्यांकुन चेड बरे मेमोरिस असले।